Ña ngu kiti yugayu ña na keti koo jan, koo jan ña ke ta kini yúi keati ha nruhuavii jan ña ke ta yui keti inikuti naxa na ku nradi keati ña nruguavii han ñaketi, doko kiti yúga yú koo, kojan chi kojan nguti kinikui ta nra kiniti, kini ngarati ta ña jan dayuñati kore vichi ni nria lokadia jan xii vichi xana xa dati ni xani ni nroño naa ke nati tada nguña dayu ñati do na koni noti nra hoti dá ña kuti nguan chi xa ni chiniti tó dayutanña kiti kiadichi jan hio keti chí dayú ñati.